اوكي اول شي نمدد الطفل على سطح يكون عدل ونظيف نفتحا للحفاظة ونحاول نشيلا وبعدين نغسلو للطفل <noise> وبعد ما نغلسو نلبسو الجديدي ونلزق <hesitation> اللزقة وهذا هو